fyrir að hlunnfara sig um sextán milljónir króna Reykjavíkurborg styrkir hátíðina og málið verður tekið fyrir í borgarráði í næstu viku ágreiningur innan starfshóps á vegum félagsmálaráðherra kemur í veg fyrir að tillögur um bætta stöðu öryrkja verði lagðar fram um þrír milljarðar eyrnamerktir verkefninu bíða úthlutunar samkvæmt skilnaðarlögum í Danmörku þurfa hjón að sækja námskeið lögunum er ætlað að tryggja velferð barna og jafnan rétt foreldra innleiðing jafnlaunavottunar á Íslandi er skýrt dæmi um hvernig hægt væri að ná jafnrétti kynjanna í heiminum fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu þetta segir framkvæmdastjóri

Sameinuðu þjóðanna ellefu hljómsveitir keppa í kvöld til úrslita í músíktilraunum í

Hörpu þetta er í þrítugasta og sjöunda sinn sem keppnin er haldin

stefnt hátíðinni fyrir dómstóla bandaríska

verið starfandi í hátt í fjörutíu ár og sent frá sér tólf hljóðversplötur sem hafa selst í milljónum eintaka fyrra nú hefur umboðsaðili sveitarinnar stefnt hátíðinni vegna skuldar upp á rúmlega hundrað þrjátíu og þrjú þúsund dollara eða tæpar sextán milljónir króna sem er meirihlutinn af þóknun sveitarinnar gjalddagi kröfunnar var fjórði júlí í fyrra og þrátt fyrir

Solstice er með samning við Reykjavíkurborg til ársins tvö þúsund og tuttugu en borgin styrkir hátíðina Jón Gunnar Ásbjörnsson lögmaður skrifaði bréf til borgarinnar um málið þar sem kemur meðal annars fram að auk þess að hafa ekki greitt áðurnefnda kröfu hafi forsvarsmenn hátíðarinnar haldið eftir tuttugu prósentum af tekjum

til að standa skil á staðgreiðslu til skattayfirvalda ríkisskattstjóri hafi hins vegar staðfest að vörsluskattinum hafi ekki verið skilað í bréfinu er það sagt brot á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur

um rekstur

fjöldi fólks og fyrirtækja ekki fengið greitt fyrir vinnu sína hjá fyrirtækinu nú hefur fyrirtækið

tekið við rekstri hátíðarinnar og gert nýjan samning við Reykjavíkurborg hljómsveitin

athygli á því í febrúar að hún hefði ekki fengið greitt fyrir að koma fram á hátíðinni í fyrra af því tilefni var haft eftir Víkingi Heiðari Arnórssyni að gert verði upp við alla listamenn af síðustu hátíð

hefur stefnt bæði nýja félaginu vegna málsins í skriflegu svari til fréttastofu segir Víkingur Heiðar að málið sé Live í áðurnefndu bréfi lögmannsins kemur fram að mjög erfiðlega hafi gengið að hafa uppi á aðstandendum hátíðarinnar í fyrra senda þeim bréf og birta þeim stefnu hátíðin verður haldin í Laugardalnum í fimmta sinn í sumar og þar eru engin smá nöfn á dagskrá nægir þar að nefna hljómsveitina

umboðsaðili Slayer eigi bágt með að skilja hvernig það geti staðist að til standi að halda hátíðina með heimsþekktum tónlistarmönnum þegar ekki

búið að gera upp við aðalnúmerið frá því í fyrra óskað sé eftir afstöðu Reykjavíkurborgar til þessa Bjarni Brynjólfsson upplýsingafulltrúi Reykjavíkurborgar segir í samtali við fréttastofu að málið sé til skoðunar hjá borginni fjallað verði um það í borgarráði í næstu viku og að þá ætti málið að skýrast tvö komma níu milljarðar eru eyrnamerktir í kjarabætur örorkulífeyrisþegum í fjárlögum en ekkert bólar á tillögum starfshóps um hvernig best nýta þá fjármuni tæpt ár er síðan starfshópurinn var settur á laggirnar starfshópur á vegum félags og barnamálaráðherra var skipaður í maí og átti hann að skila tillögum um breytt framfærslukerfi almannatrygginga sem styður við markmið starfsgetumat

er ætlað að leggja til hvernig megi nýta þá fjármuni sem eyrnamerktir eru í kjarabætur handa örorkulífeyrisþegum í fjárlögum þessa árs

tvö komma níu milljarða króna beðið er eftir tillögum hópsins um það hvernig er skynsamlegast að nýta þá fjármuni svo þeir gagnist sem best það hefur komið fram hjá Öryrkjabandalaginu meðal annars að þeir hafi áhyggjur af ákveðnum hlutum þarna sem lítur að því með hvaða þætti þetta verður unnið í framhaldinu og það er bara okkar að hlusta

á þær áhyggjur og hlusta á þau varnaðarorð og við höfum verið að gera það og undirbúa með hvaða hætti við getum brugðist við því í hópnum eru stjórnmálamenn fulltrúar samtaka atvinnurekenda og samtaka launafólks á vinnumarkaði ásamt fulltrúa frá Þroskahjálp og Öryrkjabandalaginu samkvæmt heimildum fréttastofu er ágreiningur á milli aðila innan hópsins sem kemur í veg fyrir að tillögur séu lagðar fram Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður

Öryrkjabandalagsins segir að allir í hópnum séu sammála um að breyta þurfi almannatryggingakerfinu hins vegar sé himinn og haf séu á milli aðila um

hvaða hætti sé best aða gera það lítið traust sé til stjórnvalda í þessum málum það hefur komið fram að það hafa verið áhyggjur af starfsgetumati með hvaða hætti það yrði innleitt á hvaða hraða það yrði innleitt hvernig okkur takist að gera

á vinnumarkaði til að bregðast við og við höfum verið að hlusta á

og leita leiða til að bregðast við þeim hvenær ætliði að bregðast við þeim þetta er bara í þessari vinnu og ég held að það sé ekki hægt að festa það neitt nákvæmlega en ég held að að þessari vinnu þarf að fara að ljúka hið minnsta sjötíu eru látin eftir umfangsmikil flóð víða í Íran undanfarnar vikur ríflega

þriðjungur af öllu vegakerfi landsins hefur skemmst eða eyðilagst í flóðunum fordæmalítið úrhelli er valdur að því að gríðarmikil flóð hafa sett allt úr skorðum á stórum svæðum í Íran undanfarnar vikur hið minnsta sjötíu hafa farist í flóðunum og tugir þúsunda hafast við í neyðarskýlum eftir að fjöldi borga og bæja hefur verið

skemmdir á innviðum hátt í eitt hundrað brýr hafa sópast burt í flóðunum og um tólf þúsund kílómetrar af vegum hafa skemmst eða eyðilagst í hamförunum það er ríflega þriðjungur af öllu vegakerfi landsins og ljóst er að uppbygging getur ekki hafist strax því ekki er útlit fyrir að

linni í bráð miklar rigningar voru í kortunum fyrir daginn í dag og á morgun hvergi í

veröldinni hefur fullu jafnrétti kynjanna verið náð þótt stefnt sé að því á heimsvísu innan ellefu ára segir framkvæmdastjóri

Sameinuðu þjóðanna ísland geti þó verið mikil fyrirmynd annarra þjóða eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem til stendur að ná fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu er að ná jafnrétti kynjanna það markmið var á meðal umræðuefna á ráðstefnunni framtíð vinnunnar í Hörpu í gær en ráðstefnan

var haldin í samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar og Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á meðal þeirra sem töluðu á ráðstefnunni var

segir að miðað við hversu hægt breytingar verða í heiminum sé enginn möguleiki á því að jafnrétti náist fyrir tvö þúsund og þrjátíu jafnréttismál séu þó lengst komin á Norðurlöndunum

með því sé Ísland orðið fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum

tóku gildi í Danmörku í vikunni en þeim er ætlað vernda börn og jafna rétt foreldra

þurfa nú að ljúka námskeiði til að lögskilnaður geti orðið um fimmtán þúsund pör skilja í Danmörku á hverju ári og deilumálum við skilnað hefur fjölgað síðustu ár þau bitna jafnan mest á börnum en samkvæmt nýju lögunum verða þarfir þeirra og réttindi sett í forgang

skilja hefja nú allir ferlið í nýju

og flokkunin byggist á umferðarljósunum langflestir fara yfir á grænu en þeir sem eru ósammála um til dæmis forræði fá ráðgjöf en ef allt þrýtur og þar sem yfirvöld þurfa að grípa inn í til að tryggja velferð barna fara mál fyrir sem afgreiðir öll mál sem

ræður ekki við námskeiðin hafa fallið í grýttan jarðveg hjá sumum sem finnst sérstakt að skylda fólk til að ljúka þeim

og segir að námskeiðin hefðu hjálpað til í hennar tilviki og ráðherra málaflokksins segir fyrstu

niðurstöðurnar góðar þúsundir komu saman í nokkrum þýskum borgum í dag til að mótmæla háu leiguverði í landinu í Berlín er talið að um sex þúsund hafi gengið í gegnum miðborgina og inn í

hverfið staðsetningin var engin tilviljun því fjárfestar hafa í auknum mæli keypt byggingar þar undanfarið með það að markmiði að

ný hús með tilheyrandi hækkun á leiguverði þessari þróun

landsmenn fengju að greiða atkvæði um ákvarðanir stjórnvalda í leigumálum eigandi

á Akureyri segir að fyrirhugað fiskeldi í Eyjafirði valdi sjónmengun og spilli fyrir hvalaskoðun falleg náttúra sé eitt af því sem fólk vilji sjá í siglingum um fjörðinn áform um fiskeldi í Eyjafirði vekja mismikla gleði hvalaskoðunarfyrirtæki

eru uggandi yfir því og eigandi keli Sea

gagnrýnir hvernig staðið er að málinu ég sé bara ekki einhvern veginn að samfélagið sé með í ráðum mér finnst einhvern veginn eins og og afhenda þær einhverjum troða á hagsmunaaðilum í Eyjafirði þetta eru ekki bara nokkur ker hérna úti á firði þetta er stóriðja fyrirtækið undirbýr allt að tuttugu þúsund tonna laxeldi í firðinum Halldór segir að það sé miklu stærra en fólk geri sér grein fyrir áformað er að setja Kvíar á sex staði beggja vegna

sem er siglingarleið hvalaskoðunarfyrirtækja inn og út úr Eyjafirði forsvarsmenn hvalaskoðunarfyrirtækja hafa áhyggjur af því að þetta muni hafa áhrif á siglingar þeirra og Halldór segir að af þessu verði mikil sjónmengun nú á sama tíma og það er verið að auglýsa upp taka beint flug erlendis frá og selja náttúru fjarðarins þá á að planta einhverju stærsta fiskeldi Íslandssögunnar í miðja náttúru Eyjafjarðar mér finnst bara hægri höndin ekki vita nákvæmlega hvað sú vinstri er að gera sjómenn í Japan hafa fengið sig fullsadda af ágangi sæljóna sem bæði éta frá þeim sjávarfang og skemma fyrir þeim netin

ganga nú undir heitinu

sjófarendur í Hokkaido í norðurhluta Japans eru orðnir langþreyttir á baráttunni um fiskinn í sjónum baráttuna heyja þeir við sem sjómönnunum þykir helst til þurftafrek þegar kemur að því að njóta

sameiginlegra auðlinda hafsins aki hefur sótt sjóinn í áratugi en nú er eftir litlu að slægjast geta vegið allt að því eitt tonn og þurfa hvert og eitt tugi kílóa af sjávarfangi daglega til átu en þau láta sér það ekki nægja því þau naga líka net

jafn lítið koma til einungis má veiða örfá

ár hvert á svæðinu því þau eru nálægt því að teljast til dýra í útrýmingarhættu en það er víðar sem fulltrúar dýraríkisins valda usla hið minnsta tuttugu og fimm kindur drápust eftir árásir dýrbíta í vesturhluta Jótlands í Danmörku í vikunni úlfar eru ekki algengir í Danmörku og talið er að einungis sárafáir slíkir séu þar í landi úrslit músíktilrauna ráðast í kvöld í það er til mikils að vinna í kvöld ekki satt

mikið rétt hér

betra efnahagsástand ég veit það

betra efnahagsástand ég veit það

hafa stigið sín fyrstu skref í músíktilraunum

sérstaklega svona snemma við hefðum

láta vaða ekki

dæma sig of

samtökin hollvinir tjarnarinnar stóðu fyrir árvissri tiltekt á friðlandinu í Vatnsmýrinni við Norræna húsið í dag á hverju ári koma sjálfboðaliðar saman til

í Vatnsmýrinni fyrstu helgina í apríl og nú gengu hátt í þrjátíu manns um mýrina og týndu rusl klipptu niður tré og komu

tíunda árið sem hópurinn tekur til hendinni Ólafur k formaður fuglaverndar

alltaf nóg af rusli sem og því sé verkefnið ávallt verðugt nýsköpunarfyrirtæki í Kína eru byrjuð að bjóða upp á sýningar sem vonir standa til að geti leyst flugeldasýningar af hólmi í framtíðinni í stað flugeldanna eru það

sem lýsa upp himininn í ýmsum litum og lögun drónarnir eru forritaðir en undirbúningur fyrir eina svona sýningu tekur nokkrar vikur hver sýning í um tólf mínútur eða jafn lengi og rafhlöðurnar

útlit er fyrir hæga

átt á morgun og bjartviðri víðast hvar en heldur verður hvassara við suðurströndina hiti allvíða þrjú til átta stig en þó næturfrost í landshlutum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

Einar Örn Jónsson er með íþróttum á eftir úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í handbolta fór af stað

með tveimur leikjum

fjölmörg Íslandsmót fóru fram vítt og breitt um landið og í fyrsta sinn var haldið Íslandsmót í tölvuleiknum

fyrir að hlunnfara sig um sextán milljónir króna Reykjavíkurborg styrkir hátíðina og málið verður tekið fyrir í borgarráði í næstu viku ágreiningur innan starfshóps á vegum félagsmálaráðherra kemur í veg fyrir að tillögur um bætta stöðu öryrkja verði lagðar fram um þrír milljarðar eyrnamerktir verkefninu bíða úthlutunar samkvæmt nýjum skilnaðarlögum í Danmörku þurfa hjón að sækja námskeið áður en lögskilnaður getur orðið lögunum er ætlað að tryggja velferð barna og jafnan rétt foreldra innleiðing jafnlaunavottunar á Íslandi er skýrt dæmi um hvernig hægt væri að ná jafnrétti kynjanna

fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu þetta segir framkvæmdastjóri

ellefu hljómsveitir keppa í kvöld til úrslita í músíktilraunum í Hörpu þetta er í þrítugasta og sjöunda sinn sem keppnin er haldin þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu

rétt að minna tónlistarunnendur á að músíktilraunir eru í beinni útsendingu á RÚV takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar